അപ്രില് പന്ദ സേക്കിഅ അപിന സ്തര്ത് അപിന തിമേ। പഗ പൂ പുര മാത് ബര്പുന്ദു മരല ഗ്രീന। വന്ദുപുന്ദു ദിനല മല്ല മല്ല വന്ദു പോപുന്ദു। കേലസതി അപ്രില്ദേ ഉന്ജി ബര്സല ബര്പുന്ദു। അപ്രില് ശോവേര് പന്പേരു പഗ അപ്രില് പന്ദ। ഫിനന്ചിഅല് യേഅര് ദ പോസ മോന്ഥ് ഫിര്സ്ത് മോന്ഥ്। ഫ്രേശ് ഓഫ്ഫിചേ ഇദു കേല്സ പുര സ്തര്ത് മാല്। പോദ അപുന്ദു ഉന്ജി ഓഫ്ഫിചേ ഇദു ചരീര് ഇദു। ഏക്സ്ചിതേമേന്ത്ല ഉപുന്ദു പഗ അപ്രില്ദേ കേലസതി। ജസ്തി സേക്കിഅ ലൌപുജി, ജസ്തി ഛലി ലൌപുജി। ഉന്ജി ഏദ്ദേ വര്മ് വേഅഥേര് ഉപുന്ദു പിദേഇ ദോദല। മാല് പരഏ പന്ദ അപ്രില്ദേ കേല ഉന്ജി ദിന। മാന്ഗു സുമ്മേര് ദലേക്ക ഫീല് കോര്പുന്ദു കേല। ഉന്ജി ദിന ഛലി തലേക്ക ഫീല് കോര്പുന്ദു।